وهو انا لكان يخيروني بين البيتزا ولا كريم راني باش نخير لكريم على خاطر نحسو هاكا يعطينا هرمون السعادة يزيد فيه وثان حاجه منكرهش حلوه وفي نفس الوقت مشتاجها .اما البيتزاالواحد كي ياكلها كل يوم راه يكره منها الإنسان.